Yovuz malika meni baland binoga qamab qo'yganida, <hesitation> ovozimni boricha derazadan qichqirgan bo'lardim yoki bo'lmasam derazaga katta hardlar bilan ko'rinadigan rangda qizil bilan yoki yordam deb yozgan bo'lardim.